Lefa mampirigny enta zay moa da ampanagno kolafony izy egny laha laha ohatry ka hoe lamba da hoe tee-shirt atokagny pataloha atokany robe atokagny satria samy managne karazany e tissuny manko io da lasa m sy sy mifanaraka sara izy fa ampanagny kolafiny akona'izay izy e kiraro atokagny gne palto atokagny.